Itembea ingek nakwaire, itembea kholowa nakwara, itembea nagira nakware, itembea anguu nakware nyeperekwe, kari chau itembea nakware, ngitieng is itembera nakware elelek teni apoo closi nakware <hesitation> tenii esoru elosi nakware itemberenete ngitieng lukalak itemberete nakware nyeperenete <hesitation> nyoya enyamata ngokuo enyamete ngitunga enyamii anguu enyami itwaan. Enyami najira enyami ibarasit, enyami ebuu enyami ibarasit, enyami <hesitation> elosi apoe itembee kongina emam neenyemi esuro itembee kengine emam neenyemi. Ngiberei ngiche ngulu daung enyemmete ngetung’o kechi eloosi nyoo keech eloosi nakware. Ngitung’a kechi enyometz <hesitation> ngibaren kechi enyamete